daman si zonge dole ni zukte si sabo ki si a gabshe mu auku kuma bai gafa auku na wak biya ma na wak biya riya ma a hashenti a daishe ngo bu dukshenti ha shenti so ka'a zonge si dole mu mu ai zubanni sabo ki si ƴa wai duk a domni ki ɓeɗi a gafai a dukti hati zonge kenan sabo ka'a dole zonge mu mu zubanni saboki si kola boni yam a dutu bano ma auku kubano alumtu kom ko fata riya ko koro ko duk miya dai dabba dai fata kori yayi ya ke zonge na wa a da'a bu dukti to sabo ka'a dole mu zukti si sabo ka'a zonge mu zubanni sosai akasi ngo ma dai bu balle dabba to sabo ka'a zonge mu zukta si a sanɗi- sanɗi tuturu bananko gabtu dabban ko a gonni ksi kuma go hati si kuma zonge ngo ma a daishe bu balle dabba ko to sabo ka'a dole mu zukte si zonge dole mu e zubanni sabo ki si zonge gyaɗa dudura sabo ki si mungu ƴane dan si zonge duk yanda iko ko na garke ku mono ma kom ko miyama dai ko koro to zonge na wa a dukti zonge na wak koraku waje kunu ma a dukti to sabo ka'a ma mu zuk zonge sabo ki si zonge ƴa zuba dai ko dabbanku bu daiko ngo bu duk yo wa a dukti. Zonge kilama sabo ka'a dole mu ai zubanni dan si adaishe ngo bu a daishe aukubu duk a duktensi to sabo ka'a zonge ƴai zuba sabo ka'a dole mu zukte si zukte si sosai zukte si sosai iin zukta si sosai gaskiya dan zonge gaɗa dudura dole mu ai zubanni sabo ki si na wak dabbobin mu gabti ko ngo ma a dukti to na duni sanɗeno banat ko a gabti dabbanko gunenni zugo hati ko na ngo ma ka'a duko go haɗinko to sabo ka'a dole zukte si a ƴa a ɗeno zonge riya dole mu zukte si ai dan sabo ki si ai duk ƴa nan na zonge gabko a duk hati dan sabo ka'a dole mu zubanni zukte si anta aa hati to sabo ka'a dole zukte si dan si a zuba zon zongi mu zukte si sabo ki zonge ai dudura bu dan si zonge dai dai dabba bu dai ngo bu duk ngo zonge gabko dai zonge har kilama gabko ngo dai to ko na ngo ko na kom duk e ai <noise> zuba dan zonge a daishe auku bu a daishe ngo bu hashenti sabo ka'a si zonge dole mu zubte si kauso ka'a kute'e ka'a gomi ki zonge a haɗinko ko na wak oshi kuma gabti dukti hati a gonnik ki si sobo ka'a mu zubto zonge anta shishi sabo zonge kolo boni yam dan a daishe ngo bu a daishe dabba bu zonge kilama duk ƴa ɗoi domni. na oshi ko kom miya a dukti kuma hati to ngo ma ka'a na dub ko ngo ma ka'a na gabko ngo hati to sabo ka'a zonge dole mu zubte si mu zubte zonge anta ai moɗi sabo ki zonge gyaɗak dudura sabot kaa'a dan zonge anta ai moɗi dan zonge gyaɗaktu bananko sanɗetu oshinko ndu gabti a goni riya hati ƴani korot ko a daa'i zonge dukti na dukko ma a hako manani bu washe gari a mako a goni haɗayi to sabo ka'a zonge gyaɗakko dudura to sabo ka'a mu zukte si dan zonge si ƴan zuba daiko ngo bu daiko dabba bu duk a hashenti <noise> to sabo kaa'a dole mu zukte zonge dan zonge ƴa zuba sabo kaa'a zonge gyaɗat ko musu ba sabo ki ni zukta si ai moɗi dan zonge ƴai yo dudura bu fa dan sabo ki si zonge dai ngo bu dai kom bu oshi bu duk a dushenti duk kuma hati zonge daa'ano bu zonge kola boni yam dan a washi sosai sabo ka'a mu zukto zonge ki kanni dan si kola boni yam dan si zonge a sanɗetu bananko duti gabti oshinko a go gonni ki te kuma gonni hati na gom ngo ma dukinko kuma haɗin ko zonge kenan sabo kaa'a dole mu zukte si mu zubanni anta ai moɗi a riya kam amma na mu gomanko ki si bu a zuban mu amma mu zukte zonge sosai dan zonge gyaɗak dudura nabo ka zonge dole mu zukta si. sabo ki dai dabba bu a gafa a hati ngo gafun ko a hati ko na gafko dabban ko a go hati kuma medi a hati a gafdi inde zonge kilama na gafko ƴa moɗi banatko dai na suk nosso na a metu kaba gafa'u to sabo ka'a dole mu zukte zonge daiko ngo bu daiko dabba bu daiko oshi bu to sabo ka'a daiko dabba mu bu dole mu zukta si zonge gyaɗak dudura dan zonge si haline ki si sosai mu zukta si ada jiire amma zonge kam gaskiya mu zukte zonge kola boni yam dan a gafshinti <noise> dabba hati a gafshenti ngo hati to dole mu zukte si mu dolanko gomi ki si bu sabo si a banan mu ma mu dolanko gomi ki si bu balle a riya dan na ngo gomanko ki si a gafako a haɗinko sabo ka'a mu zukta si ai moɗi sabo ka'a zonge ai zina bu sabo kaa'a mu zukta si sosai zonge kilama dai oshi.